पनियमा माछारिया बाहेक बहुत किसिमक जिब जनावर जन्तु प्राणी हसै । जसने कि हमरा हेरे सकबाहु इअ हाम्राअ घोङ्हि, बिस्घोङ्हि, सितुह, बेङमाछरि, बेङि, गोही पनढोणिया साप एसने बहुत किसिम क पनिमा हखे वाला जिब जनावर हलइ ।